Tichí nakendo nriuchí kando mole, nreyu nreyu kando de kandu ditanrí, comida <hesitation> ni kunja ni kuan inga comida ka tió konro nri aguacate nriú- tichi na kandó hojá xí kexona hoja, hoja xhikando comida tá kendo nriuxhí tikando <hesitation> kando comida nriu'u ké chpi aguacate jian hoja xhi hoja aguacate kenxi é kandu chí iin yú xhinoa tekuita xhina kuichonxi inga ti'ó asi.